شوف، أول شي خلك واقف يم الدراجة، وتأكد إن الكفرات فيها هوا زين. عقبها اركب على السرج، وخلك ماسك المقود زين بيدينك. رجلك الأولى حطها على البدال، والثانية على الأرض. ادف نفسك شوي برجلك اللي تحت، ولما تتحرك، ارفعها وحطها على البدال الثاني. حاول توازن جسمك، ولا تخاف لو طحت أول مرة، عادي. أهم شي لا تنسى تطالع جدام وتتحكم بالمقود.